Sa ɓamii pontiiri ndii a waɗii e leggal ngal tan, a ɓaman martoo oo aɗa tappa tappa faa nannga. Nii woni no pontiiri kaa tufirtee e huunde fuu.